Mi buran yidugo mi joda be derdiraabe am, ngam endam beddan chaka amin. to min do joda min viidan halaji duddum, be andan ko damata am pat, minfu mi andan damuwaji mabbe min andan Bo dume handi min wada ngam min vallindira chaka amin masin.